E fomba fikarakaragny jardin, zany mein ka sy magnala gne raha gne hazo rasy izy ame sibibiby io avao da tondratondrahagny sara avao izy isan'andro, arakaraky koa zany raha ohatry ka hoe <hesitation> raha mila masoandro raha igny sa sa raha sy mila masoandro da arakaraka an'izay.